دايما بحب اكل في الصبح حاجه خفيفه كدا لأن وجبه الفطار دي وجبه مهمه لازم يكون فيها بروتين لازم اكل بيضه أو اتنين بالكتير الصبح ولازم اكل شوفان اول ما اصحي من النوم ااااا لازم فطاري يبقي صحي لأن دا اكتر وجبه مهمه في اليوم الفطار